Ekizibu ekitu ekindareeba ekitwine hatiiya mu Uganda, ebishare byishomero tibiriho. Nanawa na waabibwine omwana, mwana tarabona murimo, areega amare, amare ataabona omurimo. Na n'ekindi amarwariro, tigarimu mubazi, titwine mubazi, aba- aba- aba- abakazi barafa barazaara hati nabwe n'obuzibu butwine, <hesitation> nibyo ndareeba ebi- ebitushobiire oba hiine ekirabaasa kuhindukaho ensi ekatereera titukaamanya ahaakuba ebintu bitureetaaga n'ebintu bibiri; twatwine amarwariro, twine amashomero ndagira ngu tura turigye.